Tsy maheno maharary ny zava-maniry satria vao otraon'ny hoe kakazo fotsiny izio dia efa natao hoe hokapaina rehefa raha. Dia zay!